أجدم هواياتي هي الجراية بديت فيها من وأنا صغير، كنت دايم أحب أجرأ الجصص والمجلات، مع الوجت بدأت أجرأ حاجات مختلفة سواء كانت في التاريخ، التنمية الذاتية، الصحافة، القراءة توسع آفاقي وتعلمني أشياء جديدة بشكل مستمر.